Sai luma na kwara wude, ni ne luma, a paham gwazkafte ski mba gma nam ma luma, ku dighe ma haka ma gda ka nickene, ka skwa ski ka judu juwa, ko mna thire mka wude ka ku za za ka, ku za gwataba ka duk luma sana dadhine nine kwara gwre kwara daba ce luma na, ma waya waya gwre, deghin da komka ka, ka skwa ski, ka ba ka juwda juwa naira ska mbici naira ghwaa, dubawa ku dcine, ku skam bicine ko dpi an ghwga mka kaha kena ka skwa ka ski ka juwa ski ma gda ka cnikene, ko deghe maha ka ma kda ka vagha ka ke jur ski, ku pda yuwe sana ka daga thire ce, ka zaka dga pda yuwe, ka juwa pda nickene ka, azani mbulda dubu hakra, azani mbulda dubu fdai, nana mbulda dubu uwdite ma pda muwe sana, kasuwa san luma ne dadghine wayne wayne a gwre luma, a wude lumava ko deghin maha ka nay nay vka Da mna thiye ni ci vka juwda ski wuda, mm waya wayadu gwre ko hdiskrakra ne, ka ka juwa, ka ka ba worci dule, ka nka ce shago wuda, vku kha shago. Ka ka bi ba ka skwdu nagha, ka bri hakuri na titrine, da juwda ski na mna ka ka yanzu, a dughwede a kha kana tle fia hina, ku dighe mahate gwa tar wude hine, fte luma, dehaka ha ku mnake ce luwa dughwede ha dughwede ha dughwede ha juwa ski guli ka gwal kubie kana, gwal naha nickene a sakwara hiya, a ngre ngre haya gmanana a luma sana batra ba deghine, ata kda vagha va, wadthra wadawude kena, dughwede ata kda va, ajuwa da zugwa ski mka wude va ku dagwrda dughwedeha a zugwa ski m ka wudava, ista ko wiye kwarane titkwe ca luwa mna vka ma, yerwa sana ma kwara ti ku kwara, gwamman a kwara ri dughwedeha, dugwede ha ata gwaya ski mka wuda va, ku nke ce thire mna, dakara kwaha dakare a ju njda gagava aju njda shari, ju kwgha dakara, <hesitation> zra za gwa taba jura juwa thwe tte dwa ga naha za fte parati, jara juwa nickene sani ku wru Ku dghi mah ka chkanisani gwi ku'a sani te a suk ra suka vak cha ghaya a sukra suka <hesitation> a vak jawi jau ske a sukwa nah ni vak jau ske chkani sane kudghi magh ka kna dghi ka mnacha luwa dilka dafta ga baban lay sganna ka kwara vak jawud kasuwa mee me <hesitation> rvich kasuwa ana mnacha luwa shinghinka vjar dghwi'ata vjar goz dghwi'aha sana sakuri sganana sganana vak jau ski chkane nana jau <hesitation> gwal a suta da daa yade jau da jau nah ni ga a ga gura a jau nah ni chki sani sakwit shki sani tu thra sana tan zan ha iskwe ki kaka da gwel ka sganana azud cha kwal kna yanju azud cha kwai thra san ma cha dghi da za'a gwatab cha luwa wude ka'a ba'a mghar ba'a fta ghari yanju fta fish hina kna dghwi a hasana har tha dghwiaha tindir ndir ndir wuch har tha ana-ana ana ma na cha luwa dghika dam tarab ma tar hra darghuka dami ma'admawu ma tar hra har tha sana jawe a a thau sana kuwire aman ri <hesitation> a ku'a gurgudu che daidaye che kure-kur gi'aste <hesitation> tu vjarnuk ghwa thra na kwaru wude thra-thra-thra-thra-thra-thra na kwaru wude la'a cha luma Ku dghi mikka an waidu walka luma ku dghi mah ka kaka gwi vak jau ske ga nah na sana kwarka kwara mine mani ku'a mine mani ku'a ha luma sana ska mante kwar kwara dida man lumaka majuwa ka mabaka ski wach rvichka nchka bakabagh birbagh gwazgaft nii kuwire ka da baka nagh guli kaka suk ske ka ka ju da jau ske kaka jau du jawa a sukukane a suk du sukuka juwaka ma juwa gure kud dangur aka ma juwa gur da gwi skift dva cha wude kuwe kaka man <hesitation> de duna chka kada ngw'a chaq ngu'a gwajgaft mbar gule nga ka da ka'a gi'a chkaniva nga ka il iya nchkaniva gamkagam wacha rvi chka ngaka ii iyan chkanav ka jumtha ku jumik kja ku dghi magh wud kna kwar ha gwa'a dghwi aha sana wude kna yey dghwiaha na azari luwa a'a dghwi aha na azari luwa tu haz gwajgafte ku dghi mah ka dida nai rvi shka itkwe ma mama da ngu'a chag ngu'agh mbarte ma juwa ka mabaka ski ga wud mrvichka ka gatagat danghes skina vukagh nagha ku man thara mak wud ka skina pka ba'a'a titagh nich vaka nidanagha magat gat kana mbaldu mbla shire ka'ada nga'aku nga'a gwajgaft nagh guli Kada nguraka danagh va ikamta nga ma zaka ski cha wude man thra ma waidu wai ka thra kumghe ku ha isk kar karne mblakune danagha danagh sane dag skina mdva chka danghane ngaka mbaldu skigh nagh dvagh nagh knava tu kagha kagh da gwei gwai ke <hesitation> ka ga gwal dangur'ama <hesitation> titkwe gui nina kwar guri kwaragh kwara ma waidu wai gur thra ma waya wai gur thra lilinge thra cha luma na ya cha chama wud kwa kwara fta fich hina awuri a luma da da dalga ana mbiyarwe mnajeriya dad ghin ma awuri luma daige ama kun chkani saninma akwaru wude e har yanju amanu wudee a kwakwarin sana kna amanud luma sana kna a juwaud sane a juwaud sane juwaud sane kaa zgavghaka damta luwa dghika damta luwa gule kaka ngura nde ski manta mnachi luwa kaka mana ma ka'a ka'a ka ski cha wude gat gat kagh skinda man kagh na da pka bag gwazgaft danagha ma ugyaka ski cha wude ma ka'a ka'a ka skii cha wude dghika damnicha luwa ka ka batar ba a <hesitation> a la'a maikewa nga gwal lukwa ka'a gi akaz tischan yanga nga wud ka ka'a ka ka'au kabar kaba vak man thra ka man ka thra ka bar ka b dugh ma dida gam <hesitation> makan chka To dida mbdhaya ka mkana naha, a kha gule, to dighe mka guli a ka da gda <noise> uangava, na kwara wuda kwa kwara gwiya ma gwiya vka cha thnu kwa dighe da maha gwre nay luma sana, nah nah a luma mine chavka ku zna wuda titkwe an mana cati titkwe ma sati u to ka mana a gure, ka kaha mna asaga sati, ta ka gwaya vka, ksa ski ka ka ju d judu ski, ku wi ski juwa ka ku tasine ko-o ga mbalku mbal <hesitation> digna thire aa luma, gwazkatte titkire a away way ka nguda mbaate fte dighine ski auka, mba rvi chaka ka ba girazkafte ka bak ba luma d-da-da, ju da rvi titkne zani, aska da kdafe va, ku dighe maha ka ka mna ka luwa, luma chaka ka juwada juwa kome, h disuke ke ki juju gna gwaya daha wude ce ski a gwaya ka fte deva ce wude, mna thiu, ka za gwataba, ka njda ga ga vaka, ku kwaha dakargka duk laba c, thm luma ne dadghine, nine kur gwre kwara wude, ma waya waya gwre luma, ski ga waya waya lumava Dighe maha sana ka, luma luma luma kwara nicene wuda, to ma wai wai gure luma ma wadu wai gwre nekenelaba gaba daya ni ne kwara gwire wudana wadu gwire, luma na kuda ma gida nickene ma kida ka vighaca ku vjaza ha haka, ku mililina ka, nay sikina kur ka da mana, kur vga naha kena kada bka da ski da hudi mur ca dughawede kha awuda gwaya ski fte deva ca wudeva kwar nicene wuda dadhine kena a wuda gwaya ski fte deva ca wuda va ku dihi da mahaka, vka mana thiru ka skwa ski ka, ka juwa ka biya biya ndi a kida ka vha chaka a gwaya da haya wuda rvi chaka jur gwiyu ski da hudi, ba dauka she gwazkafte brate ni na kwar wuda kwa kwara dughwede kha, hada laba kwire dughwede kha fte luma, fte kida ski e a wuda, a gma va wusa sana ca kura dluga kena ma ju guda luma sana wuda, gwiya ski da hudi, wai wai gure gwiya laba ca luma na kura wude did da nay luma ku diha titkwe ka vga, mbici vga, ku ma tile til na nickene sana kura manasa niji mane vka ka ju thra shiga